<hesitation> ka̱ da̱nti gini shukti gwe a ta̱mi ɗa̱ go yekde-shukti gwe gasgwe pa ʒi de a ma̱ daam cin gwe de pa sa̱ ʒi ma̱n ceto ga̱na̱n wu, wato go kristimati. Yek de ilgwe de pa ma̱l gwe ka kan multi da yawa ka yanti sogo aka̱ ma̱n yenti gwan wu. A ilgwe ta̱miɗa go aka̱ yen mba̱la̱mi kowoko ta̱ na̱ma̱ gitlti. Ten gasi cinkan-cinga hwol tuki, ka yen ma̱lgon ta̱ naa litti mbotl so domin ta̱ na̱ma̱ daamti gwas ɗe te cin ga̱n cwo ten cin wu ka̱n sa ʒi ma̱lgwe ɗe pawe kan-ta̱ kan pansa gini. To aten cinwu ka̱n ko wani lubi na̱ mil mbala̱n na̱ nak ‘ene’ kaman yenti gwas go ka yisi ɗe cin ka̱n ɗepa na̱ma hwol tuki, a ba̱ cin ka̱n ga̱ ndum tule so. Ka yen mil mbala̱n sa̱ na̱ma gitlti ma̱lla̱n nakkin ilgon nak pyal wul mil mbala̱n mago- hwa lubi gonwo a sa̱ mbi asa̱ ma cit’i si, asa̱ naa nakcit gweme ka̱ yise ilgwe mil mbala̱n laami wu gu so malsi wo yek de cin-gwe de pa gweme wu yek de ilgwe de ga sa̱ na yenti wu mon koyekke wu, asa̱ nguski, asa̱tla, asadlali.

Namiwo aba ko ana ta wuli illi kini yen gwasi ko yen gut de pa ta nge ta̱ nalwu ata̱ wule. Aba gini sulaana gini ga̱n go kama̱nni tak takkanni yekde ilgwe de pa a balki saraba gwaka̱n ga̱ mbiki ga̱n wu. To so cin ka̱n gwe de pa kowokko kawai mbala̱n niɗa sa̱na hwol tuki ten gasin wo cin ka̱n gwe de pa-na hwol tuki a cinkan a ma̱mbi ama̱li gidinte nya ten gasi, ama̱ tune na̱ ʒa̱t – ga̱ ma̱l gwe ɗe pa tu-tuli ye ta̱ pa̱l pansa ga̱na̱n zuur-ko a ikkilisiyi ko a lubi ko a ko ka̱n ka̱ yen mbala̱n ko sa̱ naka hwol tuk ten ngasisi.